waatin <hesitation> yaani won sun barrenno fediaf dete <hesitation> won dibi won fulani himborbadini won sun sila himbarretuu fedum won sunitif barrenum won suni fediaf dette won fulani midassite tankas barete <hesitation> dub curiositin tun man yeden barenno fedin tun lilla dansaa katika <hesitation> binaadam maisha ishia kas waat wohubbeno fet woamma wofumbuati fet yaani onnan fedii won sun won fulani atam jirti won fulani atam midassen fedii dursa.